Mbola tsy nitsidika firenena hafa ankoatra ny firenena nahaterahako aho, izany hoe raha isaina izy io dia iray ihany izany. Fa atsy ho atsy aho an <hesitation> handeha hiala sasatra kely sady hiasa an <hesitation> any amin’ny firenena hafa. Anakiroa ireo firenena hafa ireo an, izany hoe raha isaina miaraka amin’ny firenena nahateraka dia telo izany atsy ho atsy. Izany hoe: Madagasikara, Malezia dia Singaporo.